Gnootu gnoodoma ntanta-ngo gnoome ni gnoome nangh kaa miine, wama nthiini ni né: nlhuusuma ngwa gnoome, ngo gnoome ngningiti, kune, méému, jaata, wune gnootone gnootone yeuwu la ngo gnoome yooma ngo gnoome ni. Nfuu yick go nangha nditi jaaté yé. An telvizon nanghna njiick fo. Kune, nangha telvizon. Maa lhuusoonowu, wune nruu foomane, wune-kune-di wune nka nnaakine ngo foomane di wune. Wune ngo néérine di wune dé, soobé nnhérine rééti